Arive a fe ël fol, faze dë zmorfie ch'a fan paüra, cumince a fe le imitasiun di persunage, specialment cui ch'a sun ën la pulitica, faze dë gest da scimmia e da scimpenzé e pöi cumincé a racunté dë storie, dë falabracade ch'a stan pa ni ën cel ni ën tera